Á we egya eŋke sana á yona onet eferem amfibi á we egya eŋke <hesitation> sana á shaŋ embi ko da embi go eze amfibi naa shaŋ mbi we na aŋgɔm <hesitation> amfibi kuma á we egya wanda <hesitation> embi nee kpa eti na enje. embi nee fu amfibi. mbi nee amfibi á we amfibi we egya wanda <hesitation> ekpa eti a nje embi nee fu amfibi á we ambfi we egya embi see fu goi eŋke egya amfibi we egya mbi senee fu goi aŋga ecim na amfibi dei á we egya dei sana kpasa mbi avɛ ne elɛdama eshe egya ma sen nyi ŋke na amfibi kenan amfibi kuma á we egya sana á vut eŋu in ba amfibi ba mu sa xsa zɛ vut eŋu mu eferem ba amfibi á kpasa mbi avɛ ne elɛdama eshe wanda avɛ cii we elɛm ma xsen zɛ vɛ enje empa nje ba anje ma sen zɛ iya vɛ kenan domin aŋgɔm á we daga eŋgo odyɔŋ afaŋ, odyɔŋ afaŋ eni naa shaŋ mbi we na aŋgɔm, emu soo we no odyɔŋ afaŋ ejut mu mu we na aŋgɔm. Amma eciya enje ma eŋgɔkɔ amfibi xsa zɛ goi aŋgɔm ba eciya enje ma din kenan aŋgɔm a zek daga eŋge afaŋ odyɔŋ afaŋ eni na ja mbi aŋgɔm. Aŋgɔm á we egya wanda mu soko seke ejut mu mu woo kpa nje ba wai amfibi ba. Anyi nɛ we na amfibi amma xsa we na aŋgɔm ba anyi nɛ we na amfibi xsa zɛ iya kpa egya ni sa iya ekpa ba amma anyi nɛ xsa we na amfibi ba a we na aŋgɔm aŋge ni emada enshɛ a we no odyɔŋ afaŋ aŋɛt ejut ni so odyɔŋ afaŋ ei naa ja mbi aŋgɔm amma ba wai <hesitation> amfibi xsa zɛ goi aŋgɔm ba <hesitation> egya ma sen kpase ambɔ ambe otep ma ko evɛvɛ ma eŋke nyi ma shaŋke mbe ma kpase mbe awa ebwɛ amɛ wato borhole, ma teŋke mbe awa ebwɛ amɛ emenya xsa dinga á fwabi wahala no ovɛ amɛ ba, oŋke emva kuma ma fushase mbe oŋmkpede oŋmkpede sa dinga shaŋ mbe á jara oje á go eze ma fushase mbe oŋmkpede indei ovɛ soko kpa modei modei waa iya saa ti oshet á je na vica ba. Domin oŋmkpede saka lega ze eze fa embi xse we no oŋgɔnɔ ba oŋmkpede saa ze eze mu woo je awa mu soo je eferem amma oŋmkpede xsa ze eze ba mu xso zɛ iya je awa mu soo je ba oŋke soo sake yik emɔ kuma ma gyɛp <hesitation> ecuŋa egyɛi ma sen kpa na bete embe á kpa eshɛ á ko eŋgɔkɔ ambe awɛci ambe se ya vɛɛ ma zɛ shaŋ mbe eŋgɔkɔ ma shaŋ duka embe ka dya ma kɔ a oŋke so sake yik emɔ kuma aa domin ovɛ oŋke okpɛi we amɛ in ba amɛ baa ba eŋu ba oŋke so sake yik emɔ kuma ma gyɛpe mbe ovet emenya sa dinga naa ya awa domin ovet so we á dinga na ya awa woo rege avɛ anje abebet ambe abebet xsa dinga naa gan otep ba amma ovet xso we ba awa saka we evup ambe abebet waa kpa enshɛ waa gan otep in sa á gan otep kuma waa kpa egya se si kpa oŋgɔnɔ amma indei ovet so we ko enshɛ awa laŋ ba eŋgyɛi ba avɛ anje ma sen ya ma sen kpase ambe otep ma ko kuwa evɛvɛ ma kenan no kuma ma cucu awaa. Aa ma gyep anyi á cucuse <hesitation> asibiti emenya ovɛ eŋgyɛi so kpa parab á makpa anyi á je eyɔkɔ egya ma sen we na ŋke ma sen zɛ kpase ambe otep ma kenan inda sa nyina ma vɛ ema ma vɛ ovɛ oŋke soo tɛ onta eŋgɔkɔ ovɛ ma seen tɛke mbe domin amfibi mi sa ya nje nɛ amfibi we egya wanda á saka gan eme obɔk onet fa á naa we no owuya ezek ba egya sa kpasa mbi á kpasa mbi ma tɛke mbe vɛɛ ga eŋgya se shaŋ á kamata saa kpasa mbi á kpasa mbi á kpasa mbi á ba kpasa mbi shaŋka awa ebwɛ amɛ ko kuwa á ba kpasa mbi awa ebwɛ amɛ emenya ko oŋɛ no oŋɛ á awa jara amma no oŋke saa vɛ á waa gapa mbi amfibi na mbi je pɛt amfibiɛ na mbi je see pɛt amfibiɛ maa embi ke sake koma ciki ovwo ba o xso ze eze ba aa egya mbi se gyɛp dei á kpasa mbi saka fushasa mbi oŋmkpede á fusha kuma saka kpa eti á kpa ne eze ba wai waaka etii ne e zɛ la alɔ ba egya ma sen we na ŋke sen vɛ kenan mbi.